ہمنگ برڈز چِھ پرواز کرنس دوران پنن توانٲئی برقرار تھونہٕ خٲطرٕ حکمت عملی ہنٛد امتزاج استعمال کران، یتھ منٛز تیز میٹابولزم، تیزی سان شاہ ہین، غذا، گلوکوز بطور ایندھن تہٕ باقی شٲمل چِھ۔